സ്രി ലന്ക ദേസ ദാഹര പദ്ധതി പന്പുനനന്ദ। അവന്ജു ദ്വിപ ദാശ്ത്ര അവു സ്രി ലന്ക ഐന। സുത്ഥല സമുദ്ര ഹോന്ദു സോ അക്ലേ ഇതി സേഅ ഫൂദ്। പന്പുനൌ ജസ്തിപുന്ദു ഭുക്ക സ്രി ലന്കത ആഹര। പദ്ധതി അവു ഇതി ആസ അക്ലേ ദുമ്ബുത കാലത। അവു ദാഹര പദ്ധതി മന്ദകലു ഇതി അല യുജ്മന്। പേരകലു ഭുക്ക അല്ല അക്ലേന ഗേഓഗ്രഫിച ലോചതിഓന്। ബുക്ക അക്ലേ ഗതികുന മനിജ സമ്പരക ഐന। മിതുഅന്ദ പ്രഭവതി പുന്ദു അക്ലേന അവു ആഹര। പദ്ധതി ജസ്തി അക്ലേ മസല ഇതേമു ബുക്ക തരൈ। ബുക്ക കദലത ആഹര ബുക്ക ഹലദിയക്കി ഐന। മന്ദകലു യുജ്മന് പേരകലു അവതനേ സ്രി ലന്കത। ഗിത ഭ്ഹരത ഇപുന കരനരത ഭ്ഹരത ദ ഛുര। ആഹര പദ്ധതി ല സ്രി ലന്ക ആഹര പദ്ധതി। ഇത്ത മിതു ഛുരു പ്രഭവതി പുന്ദു ഭുക്ക അക്ലേല। സ്രി ലന്കത അക്ലേ വിസിത രുഛി ഇപുന ആഹര। പദ്ധതി മന്ദകലുന ഇത ഉശ।